Mungkin Ita bisa mandiri Ita bisa leo mesak as kecuali Ita leo dok neme Ita inaman, Ita teu lo hatoli nusa namon ho Ita naindia Ita sekolah do Ita kuliah do sone naindia Ita bisa tasoda Ita mesat a makanya Ita harus dok neme Ita inaman Ela Ita bisa tasoda mandiri tasoda mesak ta.